باهي، أنا نجم برشا للجري، عدو ريفي و لا عدو سرعه قداه، أصلا شاركت في برشا برك في الثانويه مكانش ليشجع، معملتش جمله، أما في الباك قضيت روحي و في الجامعة إنشاء الله ربي يسهل أما ما يشجعوش لله غالب.